Livi lo <hesitation> kileva'anchi ye lo yeenchi naá, xi ña- ñatu kuxina nka nchi kolo <hesitation> ke'e ní ncha'a cocina ní nka nchi, te jna-ininchi lo cocinanchi i'i nduku, xi tūūnchi ko ñama ka kuu, te jna-ininchi lo nandɨ'ɨnchi taka ye chikajli lo kuu nduku naá, ta ye madera naá jna-ininchi lo cocinanchi, ye kuu ta ye lo kuu kaa naá.